כ'וואלט- כ'וואלט אים געזאגט אז כ'האב עכט הנאה פון די מוזיק און ווייסט ס'איז- ס'שיין צו עסן מיט מוזיק אי- אין די בעקגראונד, אין די הונטערגרונד. אבער ווען ס'אזוי הויך און מ'קען נישט רעדן איז עס נישט שיין. כ'וואלט אים געפרעגט אויב ס'איז מעגליך צו מאכן אביסל שטילער ווייל מ'קען נישט מ'קען נישט הנאה האבן פון אזעלכע הויכע מוזיק אין א רעסטוראונט.